ହର୍ବ୍ସ କୋ ହମେଂ ଓଡିଯାରେ ସୁଗଂଦୀ ଉଦ୍ଭିତ ବୋଲୀ କହୂଂ। ସେଥିରେ ତୁଲସୀ, ଧନ୍ଯା, ପୁଦିନା, ମିଠୀ, ନିମ୍ବୋ। ହଲଦୀ ହଦ୍ଧା ଏବଂଗ ରସୁନୋଂ ପରୀ ହର୍ବ୍ସ ତକୂ କୂଆ ଜାଏ। ଏମାନେ ଅଂଟୀ ଓକ୍ସିରେଂଡ ପରୀ ଏବଂଗ ଅଂଟୀ ଇଂପ୍ଲାମେଟରୀ। ପରୀ କାମୋ କରନତୀ ଏମାନେ ହଜମ ସକ୍ତୀ ବଡାନତୀ। ଏବଂଗ ଇମୀନୂଟୀ କିମବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋକ ଦଗ ସକ୍ତୀ କୂଆ। ମଧ୍ଯୋଂ ବୂସ୍ଟ କରନତୀ ଫ୍ଲେବର କିମବା ଟେସ୍ଟ ଦଵା କୂଆ। ମଧ୍ଯୋଂ ଯେ ହର୍ବ୍ସ ମାନେ ସାଜଯ କରୀ ଥାଂତୀ ପ୍ରତ୍ତେକ ହର୍ବ୍ରୋ। ନିଜରୋ ଟେସ୍ଟ ଏବଂଗ ସ୍ମେଲ ଥାଈ ଜେଵଂଟା କୀ ଖାଈବା। କୂଆ ଆଉରୀ ସ୍ଵାଧିସ୍ଠୋ ଏବଂଗ ଅକରସକୋ ବନାଈ ଥାଈ।